Terakhir uwanre e esso e iyana ritu nanre nennia bale nasu iyarodo bale nasu e nakko eloqki makkebbuaq bale nasu ipadecengi pakerekna iyaro balewe madecengpa bissanna nappa ijunnuri nappai nasu ipasiameqni cempae na pejjewe nappa itaroi unnyiq nappa pattamaq ko laleng uring silollonni balewe inasu gangkanna manasu